Lo primeru es de no gastal estijeras o navajas porque ya sabis cómu vá a resultal. Creu que las estenazas sabemus de gastá-las tous.